<hesitation> ניין, געלט קען- מ'קען נישט קויפן קיין פריילעכקייט מיט געלט, אבער נישט געלט- דא נישט- צו נישט האבן געלט קען צוברענגען צו אסאך נישט גוטע זאכן, און יא האבן געלט קען צוברענגען צו אסאך- ס'האט ביידע, ס'האט זאכן וואס מאכט עס גוט און ס'האט זאכן וואס מאכט עס נישט גוט. אבער ס'קען נישט קויפן קיין פריילעכקייט